Nuu xhivo va'a kendioña te hi ndibu kuntamiña'a ndio xhivo kandi chenda menuu xhivo va'a, kuen jan nden vi jan enui akuyii he iñe'e aku un ha andio chendon ndia ajun ndonue viko jun, anduni najan nayen jain cuenta jain jinuu ujun naye ujun junta nuera nuvajain kutani iñe kuduu kutavi iñe nain, nae nache nguu naye iho yivatu ungunra najan banukun chunra kachi chain nu nguandanra, naetu kachichaen nundin janni nuniute oduvayu yuka kachichan ndijiani kain jun nduduka ando ando umm jen kundavine chiye nda janduu kajuche ihe anuñajan endini, indavi ni ñuu nunkundu kuega kundavi he yindu haá ujun jun yayuxki yine'e un ndanujan iun kajun yine yunani yingu junia chua andiyuu oka chinun kenuu ion kañuu iñe'e ha kachicha he nui.